<hesitation> Amazaarwa gangye <hesitation> ndaba nyenzire ngajaguze mumuringo ogu, <hesitation> nikugira obwire obwingi tikwe ndakikora kwonka nyowe nobiire ndenda ngajaguze mumuringo ogu, nobiire ndenda nyete banywaani bangye, nyine abanywaani bangye nibingi, ndabaasa kuba nyine banywaani bangye abararaara naye, abareega nanye abaratuura hakyaaro kimwe, abu twabiire tureega hamwe kare, nobu bokuba abomuka abu ndatuura nabo, so namara kureeta banywaani bangye aho ahu ndaba ndi kujaguriza, turondeho nkekyokurya, nkekyokunywa <hesitation> tushemererwe mbwenu nkabanywaani, <hesitation> mwayenda muraboneraho nka- nkakagaati kugira ngu mwongyereho habyokunywaho kandi ebyokunywaho mwayenda murabonaho nkakashera, <hesitation> kirarugiirira mbwenu eki banywaani baawe baraba barenda. Reero mwamara kubiteerana, murondeyo nkebyokuzina abarakunda kuzina nabo becangacangemu kugira ngu omukoro gugyende mumaisho.